To'q sariq haqida o'ylasam bu sariq rangli kiymim bo'lgan. Shu hayolimga keladi. Yosh paytimda uni judayam yaxshi ko'rib kiyardim. Bu bobomning menga uch yoshimda sovg'a qilgan tug'ulgan kunimga.